من الحاجات اللي نحب نعملها في وقت فراغي، اللي نخصص وقت للحاجة اللي نحبها، حاجة اللي <hesitation> نحب نطور فيها مهارتي، والحاجة اللي مغرومة بها، <hesitation> ديما نحس الحاجة هاذيك يعني تنجم تظيف لي، <hesitation> تنجم تضيف في <hesitation> شخصيتي، تنجم تظيف في مهاراتي، تنجم نعمل حاجة اللي <hesitation> نكون حتي أنا نكون مغرومة بها، و ما في باليش بها.